उड़न खाटल असर हो है कि जा एर्पोर्ट पर ने चो रो है। ती चा काई चो रोड बन रो। तेर पर घणी वार तक दोड़े। अते चो काई दूर तक दोड़े। अते चो धीर धूर करें उपर जाए। अते उपर जाए न एकड़म से उड़ जाए। न असर करें सूप से उपर ने जाए न दीज़े मांसे न बठेचे। तेर हेम घणी भारी मांसे माई जाए न चेकाई अते उतरने न है। ती धीर धीर नेच नेच आवे। एकड़म स्पीट से भी न आवे क तेर हेम काई। जो धीर धीर आवे अते उतरते जा रोह न बंड्र पर न चाकाई। जो घणी बार से तकते अते उपर जाए। अते जो धीर धीर अपनै इसप्यो इट कउम करें। अते जो काई हो सकरें उड़ेने तेर हेम जो काई हो सकरें उड़े।